Hyi tsughumi a hyi ɗaya va shinkapi ma khin shinkapi kali muna ma khin shinkapi kali muna ma khin shinkapi kali ɓakwi ni wuti ma khin yar daske <noise> ma khin nareka ma khin Jamila, ma khin ƙwandala ma khin mai bargo <hesitation> <noise> rimys wi ya umma ƙurinni khin cici. Ma khin <hesitation> <noise> canis wi ya ɗalthi va ehanis raya shinkapi wi canis ma khin shinkapai wi ya ɗa va wita ma khin shinkapai wi ya ɗa va wun ni burtalina ghawe ɗin ɗahyisi ɗin ɗahyisi wi sapa P’iyatina ca ba Jamila caba siriryan wu ndaka nahuʒi wa tikhinltha ca ba Liɓuliɓi ghi wu kuʒi ti ɓiyana we ba wu ndaka kuʒu za.